Jwïnya makö dhanö ï kabedo pïën nwongo kany nön cöl, ëka ërömö jükö two jwïnya ï yore më wëkö nïnö kï lee ï öt na calö gwen, ëka kï dyegi.

Gïn na an arömö marö tïmö ka caa më tic mörö ba ödïa ënë më nënö nï ayweo moth ëka wia kï thamana obed fresh, më nënö nï ayübö kwö më anyim pïën nwongo atio tic aol myero arefreshing my mine, më nënö nï ada ayweo.

Bedo aböngë tic ömïö jö më kabedona marö gïnï mërö rwök mërë ëthïnö kï mon ëka dong cwö na man ducu kelo lwëny nakun mïö kukukuku bedo ï kin pacö kanya acël kï ï kin lwak na rac rwök.

Rwöm më kwan obino ï pacö na mëga gin n'okelo na bër ënë nï, ëthïnö ökwanö, onwongo gïnï tic aa lok më trancpot ba obedo pëkö co ënë nï, pacöna okelo döngö lobo pïën cïlïng do tye, ëthïnö kelo cente gërö kï öt na mëga naka ömïö pacöna ocung na bër.

Kwan ölökö kwöna ömïa atye kï ngec, ömïö thon jöga tye na komgï leng, angeo gwökara kï kom two na papath, ëka thon lïm okelo thon lïm na an anënö jö nï ngeta, ogedo gïnï, tye apur gïnï, ëka inwongo kwögï yot.

Wan ëyërö ëtëlawa ï kabedowa ï yodhi më ryë aryëa ï laïn onyo cïdhö ka bolo kwir ï yoo më dio cïny.

Ee yoo.

An amarö camö cem ngwedo, ëka amarö camö ringo n'epio apia, kit cem na an amarö camö na mïö möc më yot kom bedo ï komwa gïnï ën ënönön.

Onu ëtwërö jükö two cadö ka etio kï coron, ëlwökö cïng jö pol karë ka ëcïdhö ï coron, ëka etedo cem onu na bër, nakun eumo wie ökö, wëk lwangi kï kudi nökënë kür opodh ökö ï dëk na onu ëcamö.

Ëcwö mïtö otii tic mörö na tëk na nënö nï, kwok obino kï ï kome, ka ën nënö nï edhero onyo öcïdh obut pïny ëk oywe.

An amarö camö cem na döngö kwöna na mïö wia bedo na ryëk na mïö naka thon two ba maka atata.

Peki na mon k'ëthïnö anyira nwongo kï ï kabedowa ënë nï, cïk më thëkwarö ba yeo nï mon k'enyira ölöö ngöm. Cïk më thëkwarö ba yeo nï mon k'enyira omok thamagï ï lok mörö na makö gin na tïmërë.

Gin na an agöö më wer obedo bul, obedo okemu, obedo adungu.

Na yaa kï ï kwan, jö më pacöna, do onwongo nï thamagï ölajërë, ëka wigï do ölökërë ökö ï kom tïm mökö na reco na cön na yam onwongo etye ka tïmö, öwëkö gïn do tye kï gupu, kï dwön na longo, n'ëtwakö ï kom jami na reco reco, na nwongo nï tye ka dïö jö.

Anyuth na nyutho nï pii ope ï koma nwongo dwöna thwö athwöa, dhöga kiducu nwongo thon öthwö ëka anwongo nï gupu tye ka thum athuma kï ï koma.

Nwongo nï gamenti ömïö kwan pï jö kïbëc, ëthïn enyira, etye ajükögï dong ökö kür dökï obed gïnï dök epidi ï kabedo na papath, obin gïnï ï cukul, na bino gïnï ï cukul ni, köny nëmïögï ënë nï, gïn epoko nïgï jami n'opore më kwan ëka më könyö kwögï ka tye gïnï ï cukul, naka thon ka two dwegï obino, kothi köny n'ëmïögï kï cukul ën ënönön.

An pïra këna pëkö mörö na rac na raa anwongo na lübërë kï woth kï gin më woth ka lwak pod ope. Kono këkën caa ökënë mökö tye ötöka caa ökënë balë ëntö nwongo ëyübö ökö cë wamëdë kï capariwa naka ëcïdhö ethuno kanya wan ëcïdh ïë. Kono këkën caa ökënë gin ï wothi mökö tye calö utmegowa ëlök bedo kacelo ötöka kï yoo ën peki na wan enwongo ï kite më woth kï jami më lwak ënönön.

Anyira, ëthïnö n'athïnö n'obedo anyira etye ka türö twërögï ï koth peki na calö man: Ëmïögï cïdhö ï tic cöcön, ënyömögï ökö cöcön, ëmïögï bene tingo gin na gïn ba oporo më atinga ëka mene ëmïö aa ee a ëdïögï ï nyom cöcön ï karë na gïn pod thïnö. Peki n'ëthïnö anyira nwongo ënön.

Na wok ï kwan, jö më pacöna onwongo gïnï karë më tïmö jami na döngödöngö na calö cïlïng më gërö udi kwan, gërö udi yen ëka më tic thon calö jö n'obedo calö daktae, epwonye na man ducu ömïö döngö lobo tye kabedo na bër ï kabedona.

Cem na bër më könyö yot kom cwö na lübërë kï lok më nywöl ënë nï, myero öcam gïnï cem na tye kï koth withe na papath na bër më gwökö yot komgï.

Ëtëla më dini pol karë lëgö gïnï pï lwak më kabedona, cükö gïnï cwïny cwö kï mon ëk ömak tic na bër ï pacögï nakun ëmïö jïï bedo kï tëk cwïny nï, myero eketh gen kï ducu ï kom Obanga, Mënë ökënë gïnï nï, gïn mene pol karë cükörö gïnï cwïny ëthïn kwan pï makö kwan na bër

Jö më pacö na mëga mïö cwak both jö nö ëthïnö nökënë ï lok më kwan më acël nwongo gïn nënö nï ëthïnö më pacöna ökwanö cükö cwinygï më nënö nï ada gïn mene myero ëcïdh ï pwonyere.

Wan ëyërö ëtëlawa kun nwongo ëryëo ï ngegï, w'ëcöö nyïng-gï, ëka w'etuco mana wan ëmarö cë ëyërö.

Atye kï atye kï miti më pwony atye kï miti më ngeo köp më pwonyere ï thëkwarö ka jö nökënë pïën miti më thë miti më thëkwarö ka jö könya kï ngeo thëkwarö ka jö nökënë na tye ëka mïa amëdö kï mëga na an atïmö ködë ni.

Ngat n'önënö nï ën etye kï cain mörö ï kome na ën ba nïang ïë gin na bër na ën römö tïmö ënë nï öcïdh öd yath pïöpïö ëk onwong köny ëk jö më yot kom opim ën ëk ënïang kit ngö ën ënön manu obedo yoo acël na cwö twërö nïang kï two kanca ka tye ï komgï.

An myero anën nï acïdhö ï öd yath karë kï karë kit na cïk ka daktar mïtö ködë. Ëka myero anën nï, küra atïmö tic mökö na nwongo cïk ba yeo nï myero an atïm, pï nënö nï athïn-na kanya acël kï an na calö ngat na yac atye kï koma na yot kï cem na bër

Wer na an amarö winyo ï kwöna jwijwi obedo wer më lëga, na pwonyo jö kï lok na bëcö.

Ngö na marö kelo awanon rwök mërë ï gudo më Uganda, më acël pol jïï mër ötöka göögï. Më arïö jö na düö ötöka na ba parö kwö ka jïï, më adek jö na nwongo ngwëcö ï cipid. Më abic ënë nï jö na ba parö pï kwö pa lwak.

An amarö kwanö buk ï karë na nwongo ba ba atye ka tïmö gin mörö, amarö kwanö baibul, amarö wer.

Kwan ömïa abedo ngat na twak ëka marö bedo ï kin lwak kün nwongo amïö thama na bëcö kanya nwongo abedo ïë.

Kwan ökönyö ï yore më mïö pacö döngö më gërö öt, tero ëthïnö na thïnö thon ï cukul, ëka kï döngö lobo.